एबे माटिक मुर्ती बनओके तहिया त सबसे सुरुमा त एबे उहे जुन चिकट माटी हसै न ओसने लेवे परलई । हसे ओकरके एकदम डौलेसे पिसपासके एबे धुरी पिठा बनावे परलई । हसे ओकरमा पानीओनी इचिका गहके हसे डौलेसे गुथेके कहदेउन जसने पिठवा गुथसहु न ओसने नै गुथे परलई ओकरके । अ उ गुथैगुथैक हसे पुरा एघर छाड देओके एघरी छाड देबहु जौं हसे उ डौलेसे कहदेउन यापन कसनक आकार देओके मन लगतई ओसनेमा डौलेसे ढले सक्बिय । हसे ओकर पिछे हसे यापन कसनक मुर्ती बनओके मन बडै ओसने बनओके जसने मन्से बनओके मन त उहे मुडिया, हथवा टङ्डिया सभ बनवे परलई । हसे यको जसने जनावर सभ बनओके मन लग्लई त एबे जनवरैक आकर देके एबे ओकरेके राखे परलई । अ टेंणवा क लागी त एबे इचिहिच उहे कारीखावा सभ मटिया गहके कारीया बनाके हसे उ टेंणवामा गहदेले जौं इचिका टेंण नहिया देखार हसई । हसे ओसने कैले जौं ओथिया उ जुन आकर बन सक्तई हसे ओकरके घमवा सुखाइ एबे एक दुइ दिन कतेक हतई ओसने सुखाके छाडी । हसे सुखा सक्तई हसे उ एबे काखट त भे सक्लिय अ ओसने काखट फेरी बर्यार हैने हसेहे पनिया पर्ले फेरी फुल फाल्के ओराट हबिय । अ उहे ओथिया झिन फुलोस कहके एबे ओकरके एबे पकवे परलई । एबे पकओके त एबे उहे यागी सागी मा एबे जुन एबे जुन इचिका ओथिया बेचेवाला हसै ब्यापरी सभ हुन्का त एबे भट्टी मै गहसउ एबे हमरा त एबे इ जुन ओसही बनओके तहिया त एबे कहुलवाक यागिया गह देले फेरी पकतउ ।